आलू ने ज्यादा दिना तक चलैयेवे काज, काऊ थैला या कट्टा में भर कें रख देन। और ऐसी जगह भर कें रख देन, जहां पानी वानी न जाये। मतलब के आलू जो है गीले न होयें, एकदम सुखी जगह में रख दे जाते जो है आलू बालये दिनन तक चलेंगे।